Amaingei a tima. alar lar. ava animal rap a mainge la ping. lar. okokot amamainge apap vuna apap anuna na voro na tukuna tar ia pit. Ike atinge ma nanalar, iborbor. atambari mena tinama, iraon pa. taem amarom i balaur i re ure ia. Taem ire ure ia ma marom kirta mangit tar ia vot tar ia ia kutur. ia kutur anung borborian ai are potei nadi me apap ninga kona animal, lilivan ma urmanga na wok nina wa animal. Okot kaule okot kaule a pusi apusi dala rei nangandi akue lalik amambar atie ka pal, la randa randa nundala namalu la randa, randa na pilo lalik randa randa nundala na urkiti kiti atie ka pal. Ai pusi amaingei vunang i nunure um a kue tie ka pal, vunang nana ia kira re pa akue a pusi ia rei la pakat vikei ma kuna, ia rat dokoi, i amainga apusi mana kondi. Ai ma bore, aninga kona vavague kaule, na ur mangana pakana ing lar mep are potei ono. A bore dala. balaurei imaravut dala ma tar dala ivurei pa na tambu, dala i vurei pa na mani nana la tiri pai atinge. Ninga pakana kiti na dala balaure kurue ambore atinge ma nanalar, dala rei nangandi mep atare la rei lavot, la tiri pai ka tarla. la nau pai atinge re dala. Ataem la nau pai, dala rei nangandi mep a bore itar maravut dala maninga pakana ininge. Ma pakana ininge ing lar dala balaure a bore tar ia wok apangei. Na pakana kondika i ravate dala nandi, mep a vavangue rap la koina atinge ma nanalar, pima pap keke ka. Ininge vunang dala van ava apap ininge alamur. dala ke atinge apap ininge borbor ininge, dala van vue ka mena utun apap ininge imurmur dala, dala lilikun malet apap ininge imurmur, dala iot rere ure dala atinga ka dala vanane. Ap a taem dala van malet kuti dala rei mandi mep apap angir na wok volovolo i wok woki vunang, i rue re dala Ike kium dala mena kona rap ing da vanan ono, dala rei nandi mep a pap i tale va borbor, kiri tale tar va nunure pa ta mangit, vare pa ta mangit, apap iar vua, iar vua, ia vakilang a pange ame, mep aina ivan tar utinge a nanalar, a pap ninga kona mangit. Ma pap, dala nunure pote a tare, dala nunure pote ame, dala nunure pote aina, manuna vinot taur dala, atinge ma nanalar. Io a dala re potei nandi mep apap, anuna ngir anuna apakana imurmuri, iravate dala mepi. iravate dala mepi vok a ipapalum. i ke atinge ma nanalar, ap ire ure dala manu dala kine atinge a nanalar. Nana kir dala nunuran mep ombene i tur tur ka irua lamur ivanan tar ia doko, ia doko, di apap ia ravate ono. Aitar dala tavangun dala mombo tar a mangit ininge i vuavua i. Aii na paka pakana kondika, apap ikaina koina.

Dala rei mangandi mep anuna ngir na ike atinge ma nanalar. dala rei nandi mep ike kium pa kokono, o mep enana atinge a nanalar. I van ka vue mena utun, ivan vua ka korkor apap ininge a lamur, ia ta murmuri vuaka ai mep i lilikun malet apap ininge diaot malet utua nanalar. dala rei nangadi mep apap, aninga kona me. Kona me ing, tari re ure dala manudala na vinan kati ma nundala kine kati. Avatung gugu ma apap vunang. na ngirngir na tuktuk ing dala bur tar ono, apap itale i ia vatange la, ia ravate mela, ia tul tar la taur dala taur dala nunuran nandi mep a mila kiti, ame kiti, aina kiti; ame kiti. Vunang na kir da nunure pai apna kir ta pap. da kakaian tar mela lavot. lavot kuti iong lala lavot ma koina, iong lala lavot ma bilak ina, lar la ionge lavot ma bilak ina ap num pap atinge.